Gapéñé miin nak gukaan mé miin guraaw waal: aw b"rusul fukohi, nuŋa gapéñé gagu uja do nuwaal wawu nak uraaw nubañéén busol wala nuraaw ubañéén faciil imbi guju gupéñé wali nang miin ucaméén mé.